Jimi haa hannde ina heddii wuurde e woodde ngati jimi wondi ko e giɗli. Tawa tan gilli e ngoodi jimi maa keddo woodde ngati ene weltina ɓernde. Ina tinndina kadi ko haala welka ngati kelme ɗe ko peewnaaɗe haa feewi, ene lelna.